Mikkelsen þarf ekki að kynna fyrir íslenskum áhorfendum en hann er staddur hér á landi til að taka á móti verðlaunum á kvikmyndahátíðinni sem hófst í dag

situr fyrir svörum í Bíó paradís á morgun og um helgina nánari upplýsingar um það og dagskrána

punktur is þátturinn verður þá ekki lengri í kvöld